عاد أنا تقول ليي كل شي ولا أن أنا أخيط! عشان تخيط... ويا كرهي للخياطة... لازم تأخذ الإبرة وتحط داخلها الخيط بطريقة مستقيمة و <hesitation> تصك الخيطين مع بعض، وتبدأ تخيط!